Rekko eloqkiq massessaq pake jari iyaro care-carewe iremmei nainappa iyalani tasseddi-seddi taroi sabung nappa isikaq purai isikaq iremmei pemeng pake wae paccing nainappa iperaq nainappa iyessoi iyawana mata essowe